Laha manahaky éponge reny koa i, raha reny moa mangafokafoky. La, laha atao anaty rano i, rano iny sitrifiny. Sitrifiny rano iny la tanany ao avao, lafa fiazy koa i la aboakiny avao koa rano iny bakeon'iny. Satria i mangafokafoky sady misy loadoaky. La zay gn'asany zay.